<hesitation> Yuusufu Kafi, Kafi Siire, anndaande waɗɗum to lesdi Marooka nde ndu wi’ata Marrakech to ndungu (eighteen sixty two). Diina ɓuuɗisim yottake lesdi Sirelanka ndungu hitaande mawnde e mo dun wiyata Mahilda